Rô Karazan̈a asa ndraiky zen̈y misy ôhatra miasa amin̈'ny birô àby ren̈y miasa mivarotro zen̈y karàzany varotro jiàby zen̈y, eo kà man̈ano fan̈eva, misy kà miasa amin̈'ny sibera àby ren̈y misy kà miasa ôtriny hoe sôfera misy kà miasa amin̈'ny kiôska ren̈y.